Elia, le hare ne ka mei i han a pinapo ni Petats ka mei mij katun, tuku tuan ni mangil en a min toukat tariru. Kei, sia katun tuku mangil en, hare na toukat tanou, a katun hare ne sasah kuru, jia katun a sasasah. E mei ta tuan ni hare na ngot pal me lia, na min poaj hovot te la gu man tara katun nien, katun nien e ngok pas e ne lia, bete haj e ne lia lam, lo a katun tagoan. Sol tara katun nien, a Minister, Reverend Dudley Matuan, uuh. Katun nien, eiau a sia katun tuku hare na ngongot kuru en tara toai tagoan ka mei a toukat a raraeh tanou tagoan, hare na towards elia. Mei ta, hare na, le ku mei taka tanei u te tara mes a katun, kova a katun nien gon mei elia, e raeh kuru. Iau e <noise> ngot panahas e ne lia, ngok sapang a no, "Eh, Garosis lam." Te gum pas ua goan luma tanou, hare na te bor hakap ua gu lan, katun nien e sasah kuru e lia tara toai-toai tanou. Ngo-ngok pas e lia la gum luma tanou, je lia la gum tanou, hat sapang e na hihin tanou hat sapang e na hihin tanou, "Eih nous, nous boi e Garosis", a <noise> tea jia sah, ji kanen te ka no, hat sapang e na hihin tanou kat boi nau elia. Iau a sia katun a raeh tara toai tagoan. Hare na, katun has te tuan ni kat elia, be lia hare na boak e nouk a <laughs> kain katun tagoan i roman. Kat bete hare ne borbor me ne lia, peik elia, turu lotu jia sah, eiau a katun nien hare na e sasah kuru elia tara toai tagoan. Ne mei ta sia ku u ta katun, te hare na, mei ta Koroats ku u hare ne Dudley, ka si mei a hamunasin poij tagoan, hamunasin tagoan, e Hameraut Jonathan Petau, iau has a mes a katun. Hare na, katun nien, poaj tuku sisimuk u an, iau tuku hat nen a katun a hamunasin a raeh tagoan. Te la pis ua goan hare na toukat tanou ka si mei toukat te sah me ria katun, ne iau tuan ni hare na ngot e na mij katun, ngok e ne ru, jia ka gon hare na borbor gon me ne ru, habang e ne ru a toukat jiah. Iau katun nien e kat has elia, iau has te ngot e gon te ka me na toukat te-te tuan ni haboak haraeh Sah elia poaj tuku hitoj not u an, iau a katun nien hamunasin tagoan te ka na ien, Hameraut. Kat, ngok elia, hat e ne elia, "U simuk ien", e hol boi e ne lia sah a ka tar toai tagoan. Tuku mangil mean u simuk, a mali, a sah tara toai tagoan, katun nien e hol eiau. Eiau e hare na sia katun te tuan ni habang elia, hat e lia maron te mas kuer e goan tara tou tatal tagoan. Iau <hesitation> hare na hahualu na katun. <hesitation> Hare na ien lo ma ngot i roman eiau e ka me na-ka me na hihin. A hihin tanou a takuij a mou takuij, i kuij e li haus sik ien i-i ya ien, i Buka General Hospital, ne mei ta tuan labitan mea hihin tanou. Eiau te hat ne goan a katun a sasah, sasah kuru elia, sasah e na hihin tanou, e ka gon pas me na hihin tanou ien. Eru e ka ri pinapo hah. Mei ta ka u la ku no tara sah, hare na min toukui tara Church, sah min kain toukui te la sin ku e nou, la poij i nam, bang poij e na hihin tanou. Wankain gon si me ne Koroats. Hare ru a min katun ti tuan ni haj elia, jia ti tuan ni habang elia, jia ti tuan ni te tuan ni ngots e goan, eru e tuan ni, eru e tuan haboak haraeh elia. Hahopis na katun, hahopis na katun te hare na tuku, te tuan ni haso e lia je teku tuan ni ngotngot en a toukat a raeh, a hihin poij tagoan, uuh. Hihin tagoan hare na e Tepoana, hihin nien e mat. Hihin nien a hihin e ka si mei a sia kain toukat tara toai tanou, uum. Lia hare na, le hat tok e nouk e mi, eiau e ka mei a toukat nien, a hihin a sisi hare na min katun u lain tanou natei a toukat tara hihin nien, hihin a sisi. Kova hihin nien tuku ka gon mein eiau, eiau e hat kuru elia je hare ne habang elia a sasah, je haso habang kuru elia a sasah jen tanou tagoan. Je iau mei ta tuan ni ka u, iau mei ta tuan ni kat papal, mei ta tuan ni si papal me lia tara tou ka tamulam. Tara sah iau e hat e lia hare ne iau e bor be hat ne no, "Li mas kuer e ngok u bor haman tagoan tara tou hitom tagoan", uum. Hare na tou hitom tamulam, elam e kat u, ba min tok promis, elo na sah mu eiau tara poaj te nimat ua nou je tara poaj te pil kat ua nou i yah, elo na sah e mu eiau. Eiau borbor te hahaso ya a hihin Be iau e hat e ne lia, "Lia ku mei taka tuan sa u, noa no elia kain katun nien lia kain hihin ni ien, kove tamulo e mei", uum. Eiau e ka mei a min sia min poaj te si e nou elia, kova si tanou tuan la ku e na hare na suhis a minute, jia sia ku a hour, e kap a lan si tanou e kap a lan. Iau ka me na sasah jen. Hare na, ka nien ku ngot en tagoan be lia ngot e nouk te pil sah sila miau a masal tamulam. Hualu <hesitation> nina pean tamulam, a masal ri ien eru kajen hakap, uum. Hare ne iau-iau-iau a hahopis na-na katun te hare na te habang e lia, hare ne-hare ne iau a te hare na te kaj a toukat tagoan, jia iau a sia kain revan ti habang elia, hopis a katun ti habang elia toukat. Hare na toukat tariru tuku kajin kukuer kuru en tara toai <hesitation> tagoan, hare na ku kuer en tara toai tagoan. Iau te boak hare me goan a kain katun nien, iau a hopis a katun nien. Toroman <hesitation> ka si mei a min poaj tara tou ka tariru, e ru tuan kat be te ngok er elia, jia bete haharoi boi er elia be te haj er elia, sah a ka te mas hatuan haboak haraeh ne lo, jia te kaj e nou elo be te ka me nom hai waviap te sah me ria mes a katun. Iau a min ka ti ka meru iau <noise> u natei tuku tuan ni ngot en tara hopis a katun nien. Iau borbor tagoan ien.